Amin'izao moa gn'andro fa mafana ty da, mety hoe ankazo maivamaivagna avao gn'ampanisiako andreo, magnano ambony manifinify da sôrta gn'amabny, fa gn'andro avao koa moa ka da mivadibadiky, mety hampindesiko avao indreo e aha mindesa ankazo mafana avao a bara fa andro ty mivadibadiky ako lela may tsy lala sanaky hoe ankognaia.